פאפיר איז געמאכט פון האלץ מ'שנייד אפ האלץ פון די ביימער זייער, זייער, זייער, דין, און אזוי האבן אונז פאפירן.